Yakshanba kuni haqida o'ylaganimda mening hayolimga tinchlik va tayyorgarlik haqidagi narsalar keladi. U kelgusi haftaga bo'lgan tayyorgarlikni bildiradi va dam olishni ifodalaydi. Shu sababdan u kun haftalar ichida eng muhim kunlardan biri hisoblanadi.